Dë dus a ie ël brüt e ël pa bun, i brüt e bun, la turta dë pum <hesitation> ël crem caramèl, a ie la ciculata cauda, a ie a ie la turta cun i früt dë bosch, a ie, a i n'a ie dë tüte la rase anche li ën po pi culurà e ën po menu, a i n'a ie dë tüte le rase